Pëëbik, pëëbik uleemp wul ací bampic. Bampic mënţíj unkurar dí beenu këmpic kënjúnkëna. Sëma bababú já bujá umpic já wuneem përim jampun pëneem má umpic jáaţ uneem. Kon ink ţí pëbik yun mëñaŋa pël dí kañan dí kënkoonj këntëb uwala këwáanţ kënkoonj këwáanţ uwala këmbakër këmpicëna kowí mënkee pëmpican uncín dí ukuraru.